لو كان عندي خيار بين زر الإيقاف الزمن، أو زر الرجوع بالزمن، كنت بختار زر الإيقاف الزمن. السبب إنني إذا قدرت أوقف الزمن، بجدر أعيش اللحظات بشكل أعمق. أتمكن من ترتيب أموري بهدوء، وآخذ وقتي في اتخاذ القرارات المهمة، بدون ضغط. ممكن أعيش لحظات مع- مع العائلة، أو أخلص شغلي، اللي ما عندي وقت له. وكأنني في عالم هادي ومريح.